Azafady ry serveur fa nifamadika ny lasopy namiandrio anahy. Lasopy legioma nangatahako nefany lasopy laoka na- namiandrio anay de ahiregno ty azafady fa sy ty nikaomandiako, sady za sy mihinana an'ty! Ty ara raha sy fohaniko an-dragnonay aby sady tsy tiako fa ahiregno am'lasopy legioma azafady.